<hesitation> Wacigbe mì dza do axa xle nu ye ya <hesitation> edze egɔme: Eɖe, ewɔve, ewɔtɔ, ewɔne, amatɔ̃, amade, amadrẽ, amenyi, amasiɖekɛ, amewo, wuiɖeke, wuieve, wuietɔ, wuiene, wuiatɔ, wuiade, wuiadre, wuienyi, wuienyiɖe, amewui, wuivɔɖeke, wuivɔve, wuivɔtɔ̃, wuivɔne, wuivɔatɔ̃, wuivɔade, wuivɔadre, wuivɔenyi, wuivɔnyiɖe, amegbã, gbãvɔɖeke, gbãvɔeve, gbãvɔetɔ̃, gbãvɔene, gbãvɔatɔ̃, gbãvɔade, gbãvɔadre, gbãvɔenyi, gbãvɔnyiɖe, awɔmeka, katiɖeka, kanueve, katitɔ katine, katiatɔ̃, katiade, katiadre, katinyi, katinyiɖe, katiwo, katiwuiɖeke, katiwuieve, katiwuietɔ, katiwuiene, katiwuiatɔ, katiwuiade, katiwuiadre, katiwuienyi, katiwo, katiwuiɖeke, katiwuieve, katiwuietɔ, katiwuiene, katiwuiatɔ, katiwuiade, katiwuiadre, katiwuienyi, katiwuinyiɖe, Katakpo, katakpo ti ɖeka, katakpo ku meve, katakpo ku ametɔ, katakpo ku amene, katakpo ku amatɔ̃, katakpo ku ameade, katakpo ku ameadre, katakpo ku amenyi, katakpo ku ameasiɖeke, Katakpo katigbã, katakpo ti gbã, katakpo ti gbã vɔɖeke, katakpo ti gbã vɔeve, katakpo ku ga gbotɔn, katakpo ku ga- gbã tine, katakpo ku gbã ti ametɔ, katakpo ku gbã ti amade, katakpo ku gbã ti amadre, katakpo ku gbã ti amenyi. gbã katakpo ku gbã ti amasiɖeke, <hesitation> ka- kave, kave ku ɖeka, kave ku ameve, kave ku ametɔ, kave ku amene, kave ku amatɔ̃, kave ku amade, kave ku amadre, kave ku amenyi, kave ku amasiɖeke Kave ku <hesitation> kave ku amasiɖeke, kave ku ame katakpo oh, kave ku ame eka, kave ku Kati ɖeka, kave ku kati eve, kave ku kati etɔ, kave ku kati ene, kave ku Kati atɔ̃, kave ku kati ade, kave ku kati enyi, alafa ɖeka evɔ.